Nmlbsyo gade <noise> fusiyabantumolta kofo purfulye jkiani ahamti kaah baban ndara tumunsanal bbo kituya yewandukolonelubbo itu ansardinyalbo sakelem kasaftun whah ndara kittul ndalbbo bulseda lasusungara atilo naltbo bulu selena kimani malukaan sata miranmiya rta wange han takumaniyansa banka chusu kimnai badadiyo bamo lan maturtuye nagultassmiefa miya hanwuzanakua kyarakum dookudam naye bamo nalbutayaye anga kirtaye yelatusundi leatrata latirn sundi katirta latin sundi mattu markundi ya bano mzonto mahandi kimaski taimi skima taliyard mackundi nayulkoye walantuwada wakashita makayasindi nusum aho fazal nakuranda hahintun kishi tonchi susuwenti umbachiye haliya numhdi nukushu samdi sphaggetti pela yaskundi shunuguttandali leachiya da pattutam a hundiwandu wahala masusulta hhika umtana daa akar hiyayenmassftun sima kumama hiyaptun ndarantun uzanandin nfahudum tulean fal asudan nahan maha humasaptunaea kwejiin ahaniye hara wejira kabemondi kadda dodishi payi baramanllo awu shiga shiga naude alushi tabledondawaza doshigawale shitugattuma asptun hijira tandee hakasaptun haya

Hali maiti nde kaya dugun na'un kasaftin naunga de kusan nangade kusun ahadema nahuan godiya manda mandeyem ban lunma tunura kan nde mahan ahijira malu asan kap masaftin araka ahaya buluse unnagar grom nalbo ungara ata atom nal bo ungana ata usann nalbo mehungoroye nzarfta wuzana'a nahe fagumanta kuman yahdau barki kumani bada tume kumar yau gumo kaddama tuhamagi sufo nadema matahel wuliya ohandi eban wuzan kaddam maltam tumu saode masattin ahada ka aka ahaya ngadade hayama ndalbo nasaftin a buka-buka tiku buka-buka umandi masafti yitowo simi ungaraku plogi baga kumalbo hayataka kofo nanan buloseye wan nan butan kadda malbo tukumiya akon barka kumanima gon godiyasun galma wuzun natasarakad da kumama matalin mand wahalanta ta zara wuzan nagaskode mbaya bayi ka hallagomo fazanda hallagumo nitisuto nuode mashamu msungal barmaye ndahe fazalnde yi kalcharal danda hanende isu suwen tudo babr yahe musko sufageti ye muko mbiye musko manjaje musko lukumbaye. Hali kuwuzandu luzansipo fasal laflandule itisufondi mazan mazanka funde ituka lunbandama kofonal nubplogo lufandi nolgalba aha dige masaftiqa hallagumo alhamdurillahi masafin farhan kumami bagon kumami nani visuwe tugunna ngada umtumsayi nalbo ngade umtumsayi nalbo aha dige hali isufo tumi hangalahum maduftin ga pal yo kofo ankuvaramu purto toi mushi gandi mutu mo andomdi mituwa koira dumdi ngo zakwai nalpondi nal kosi mbanyen de hali tuwada demshiku murtala pal kitsende fasal muktihalande ituso manti nde tusehe tulo itusufunyahe ha kavara mu muktala pal ponde kofara burunolbo nalza sumum bada inte yikuna masaftin kaddamtu wuragunta kumaniya bamu shadiyasun makon godiya wanzangwara guno kwasram ta kaskwata usu halla gumo naugara gro nalbo hallaguma nangara dan nalbo mahan kaskaragi gum tsay-tsiyandi ula kwallade mustala pal, yobe yeke gauna ko laukun amma natogo nakana kun nalbo ulaunki ki kiyazal lafal landi iya aunak hamsin nandeani uunka nalbonde.

Udigaragum nahe mitum to amartaye ye fonton wagum umnalde mdande umsungaldan umtuwan bo ammana nangasan masaftin ame trip pal yahe iki mijal kakaro miyal laseya zara siya nalkasa itun kushiga wude tun kdu imjira tak shigo wude ungara fon fon nala azara kutu kandara fon fon nal bundi kish gu hijia tun kishiga wude aha dige tumo siriptun nala kumarsa tunasa asuran hazan kutara huragun yaye tumu umsauri gumo masaftin fari tugun yaye wuro kin tara kun amma nakkato malun ausatal helamdulillah tumul harfan kalara mande halisa sababan yam murna aha die kumani yabayon ndugei kuvamo kuban wendu tumendo dauro gumo buluo wuye kuvan talma ndaaga umta umani umto wuzauna suran nalbo numa wa wahala gulma katara chiran wuragumundi masuundi wuzuntai umalo dugani ku bera kaldo kama tapatun mandu wahala mona kalo mahi jira zara kalo mafa yerwata tuguni kannumi wuzani ku, paramu waansu monti e kubura hale alhamdullilah wuzanno usabagu unalboo kadda jisu le usunago umnalbo kumani yabagon tuguni baramo wahala rapatiten nalbo nausa kuba motiya tsiya tatu kutuku kahalleguma sum chmse partude kubara mode mohaka chan quadi mani katiragu mutsiya tsiyandi.